<noise> okay siin <noise> two thou <noise> eight <noise> nineteen <noise> iaa-iaa mi nugu maxia mi nugu tsona gem la gem la <noise> gem pis pan solsol <noise> tala lokobel gem la xale <noise> tala lokobel gem la xale <noise> namatanai gen xale gem la lan abia xolot ngali alet mara <noise> boat ngali xale <hesitation> ngali sol la tala <noise> kokopo <noise> gem la tsap ti le namatanai gem la tsul tala wien kokopo <noise> okay <noise> gme xale gem le gem xala lapala gem se la manman tile gelegele <noise> okay gem is manman <noise> gem la gem se gem se la tsalai na gem no agem colot ngali manman gem se la uuli nagem xolot ngali manman nan abia xolot <noise> gem la manman gem se nagem anua gem se manman <noise> okay bia iaa ta tsap tala kokopo <noise> laa lasi malan axap mat alen abala nagem kay nagem <noise> nagem nagem <noise> town tala kavieng <noise> <hesitation> biaxal no mara <hesitation> mat xatsap siin kavieng <noise> okay gem manman la kokopo <noise> malen iaa bia no xolot iaa xap mager lasi <hesitation> nugu leng uul abia laa ta la tsap o iaa ga suk la lasi abia lakpasi <noise> iaa la manman iaa suk malen ia <noise> ia la enjoyim abia nuga manman tala <noise> iaa enjoyim watala <noise> iaa la lan xadi market iaa la lasi <noise> we no <noise> luxaal en lokobel bia ta uus no di ta ngati xautsi no <noise> lan no tin di turangi papan abia xadi no pu xolot di atatal tsa di sait leng we bala no tuba watela o udi sait leng we bala no tuba watela o udi watela <noise> o xaukau o no kain luxaal di suk xosara axautsi no <noise> di xaa atatal tsa ngali asait leng siin no inaman di ta eses lan xadi market bia first colot iaa ta la iaa suk la iaasuk la lalon <noise> la ga la lasi malen <noise> iaa suk man iaa suk enjouim kain xalkale bia kain manman atia malen iaa la xaal lan market Biaa xadi market asuk nais a gat no <noise> luxaal di laini tsa <noise> a gat no <noise> no xolot ngali <noise> no luxaal en lokobel tsa <noise> a gat no no <noise> fruits tsa xolof ngali no luxaal tsa <noise> <hesitation> luxal ina di ta di ta kuk a mosa no <noise> no xolot <noise> ngali no manman tsa dita atixiwa no <noise> bia no tuba mara di <noise> j turangi axautsi no ma bia first xolot la ta la lalon iaa <noise> malen iaa suk la iaa suk la met <noise> la sin nugu adodo met amusil abia nanan ina bia mara <noise> bia iaa ga suk manman iaa suk enjoyim abia life ta manman lan male bia tino iaa ta la manman tala iaa suk lasi malen <noise> <hesitation> a mat xatsap tsa siin tala lan xida xolot tala kavieng market <noise> okay <noise> nugu second interest male iaa ta alua no <noise> interest bbala bia ia ta manman la la tsalei xa mara ta lelep u ba manman u ba te sua la sin abia no solsol le la aexes iu u ba la raun lan Inaman laba u bla uul axautsi no mara o u ba mula xalame u bale tsap axautsa <noise> lan abia xolot uta manman lalon <noise> male iaa la manman ia ga suk lasi mamainang axau tala u ba manman u ba xap lasi mlen no inaman di manman taaman abia di ta malen di-di <noise> di manman taman no-no kain <noise> di ta xap gat mara o sa di manman taman abia taton ta manman okay iaa manman la iaa sela malen iaa la sin no xobel iaa la lasi no xobel ia ta xap mager lasi no iaa la tsitsil <noise> gem la papan no solsol gem la gem la lasi di we bia xobel iesen abala bia xobel xan iesen abala malen bia-bia insait sin abia malen lalon bia uleng iaa <noise> bia <hesitation> marang uleng arara ina abia mar iaa ta manman la siin no daan xobel arana ia a gal lasi abia mamaining axau bia ta manman ia ga se lla ati no xobel tala iaa se la bia no xobel <hesitation> malen iaa tala lokobel iaga alongmen abia di ta pautsangi abia xolot <noise> laa ga xap mager lasi bia iaa ta tsap iaa la lasi iaa la lasi <hesitation> iaa se la siin cobel arara iaa se la ati we bla xobel a manman atia bia xobel a manan atia <noise> bia iaa la tsap malen uba la lasi malen udi bala udi bia udi di ta soxa balawa se u bala lasi we tuba balawa se u ba xap lasi u ba xap tsalei xa was luxaal <noise> a uus ba xalame lan inaman sunsune tala lan xadi market uba xap tsalei xa mara ta <noise> xan xuxute ta xale lapala u ba suk latsalei uba suk la lasi we a xalo lapula di suk sune axau tsa <noise> okay gem man man la <noise> gem se xa malen getutul <noise> na iaa mma nugumaxis iaa mi nugu maxis ia nugu maxis naba se la adi no solsol xalame di bale axesi gelu bugu tsona getu ba naon <noise> getu ba tsitsi atia gem ba la lasi abia no mat mara axau so gem ba la lasi no mat marang axau so ta manman atia u ba suk la mangalim tsa abia no-o manman siin abia xolot okay iaa manman atis kokopo town ias suk atik axautsi no xolot arara gem la gem sebula la rabaul iaa la lasi rabaul twon axap met axau bual male iaa la lasi abia market uba xap lasi xa was bia no mara di ta turangi no atia u ba la lasi Okay sin kokopo market uba xap tsong uba xap li gomsai num no mara atia uba agat no-no mara ta manman atia uba-uba xap li gomsai xa marang u ba xal bual lan rabau ltown agat no xolot tsa ngali latil la tsong atia iaa ga suk manman two thou <noise> nineteen two thou <noise> twenty <noise> iaa la bia iaa se la kimbe malen iaa xalili abia gem sol lan abia highway stat atia kokopo xale kerevat xale lapala vudal gem sol amusili la-la siin highway stat atia kokopo xale kerevat xale lapala vudal gem sol amusili la-la siin highway kimbe o iaa se la lasi kimbe bula bia malen iaa la lan abia highway iaa la mula xalame iaa le manman kokopo mil iaa sebula xa la watala iaa se ati abia no tuba xobel atia kokopo xalame tala lan rabaul town malen iaa la lasi malen xobel axau u ba xap tsale luxaal uba xaptsal mara uba inaman bula tala di axau di ba xap nan li u bala di ba tal mara siin iu iaa ga suk manman malen wanpla kain <noise> a la two thou <noise> twenty ia manman gem manman mu sin abia same xolof gem xa la Pis pan no kar gem ba la sin no xolot gem ba la wien <noise> ge la manman iaa se la man lan xadi no minet xadi no minat tala <noise> xadi no minat ta iaa se la lasi xadi no kastam ta se nwe iaa lasi xadi no minat tala bia time ina minat uba xap las lasi xa aina puti xa <noise> naba putim xa-xa meran xa sikilis o xa bia no xadi no meriblouse di ba putim siin abis leng xadi no <hesitation> marang bolabula siin sunday si ta xa bobola uba lasi no tamat arara di ba ptsi no xadi no-no mara puti xadino mara di suk mausili axautsi tsa xadi no kastam di ba xap adi xa marang di ba suk adi tsa xadi no tatuel en lokobel tsa iaa ga lasi tala xadi namang ngali punami tamat ta met vula iaa la lasi bula male iaa suk la-la lasi is ga suk xadi no namang tala asuk amusili au dita manman malen di manman Di adingen abia xadi balen la siin iaa audi ta punami aia tamat dila di bale turangi abia no mana raunim aia tamat di suk asingen axautsi namang malen balan ta sin aia tamant ta met iwa aina ta met <noise> iaa se la leng siin xadi no bia xadi no kastam di ta xa amusili taa la mining iaa la lasi <hesitation> male niaxat xadi no kastam a olgeta xida tala <hesitation> sin xadi a watala u bala mangal <noise> u ba la manman uba la <noise> malen uba suk san buxa ngali lasi abia nanen ina no marang <noise> okay iaa manman ala two thou <noise> nineteen ala two thou <noise> twenty iaa manman tsa tala iaa la manman paina nugu maxis ta taxa taxa xap a xalame le man man tapas ala two thou <noise> twenty di la di se ge se la mula lokobel iaa la mula xaslame lokobel iaa se la manman lokobel isa se la <noise> lasi lasi malen Iaa le manman mu iaa le christman mu iaa sebula mulala iaa pis pan abia boat ge la tsap-tsap tala gem solsol tsaleu five o clock gem pispan abia boat ta putsang siin <hesitation> rescue gem solsol lau xarin mal xarin mal ma langit gem la gem suk la duke of york gem suk la manman atia lisi mal ta la xap ala nale bingbing nale bingbing se gem sela tsal kokopo gem la tsap gem se la manman tala la-la-la-la gem se la tanai tsap tala nanua gelu nugu tsona gelu se sisil arara mi aia nagen mo gem la tsap <noise> gem se manman la-la-la-la ase la bing ase la lawareng gem sebula pade lawareng gem pis pan solsol gemsuk xale lapals gem xale kerevat gem suk la manman ta la paligal mi nugu no inaman <hesitation> iaxa nugu auntu ta se la manman tala iaa se la lasi abia no xolot tala iaa la lasi abia no xarin dan-an xadi no tuba no luxal. Bia xadi no luxaal bia xadi no di sune taman abia xadi no po tuba ma bia no marang asuk lof no xarin bung udiaxau so no suk axap malen cida tala xidaa ma watia xadi a mat watala iaa ga suk enjoyim abia nugu manman <hesitation> iaa ta manman ta la <noise> okay <noise> iaa se manman lan abia xolot gem manman gi xa la lan makef ge xa la uul mara lan xadi no maket xadi no price a manman watia di xa sune watala dixa xa turangi xadi no mara ilil xadi no ilil asuk la lapula axap malen talawa kavieng xadino ilil no marang a la lapala tala sin abia xadi no market di xadi no ilil ala lapula asuk mat axau tsa u ba la lan xadi no makef uba la uul mara una suk adi abia no dan mara bia bilum uta adi naba tuman us no <noise> xadi no xadi manman bula tia lan xadi maket vula u ba xap tsale xa ro o mara tia lan maket okay gem iaa manman la manman la rabaul town iaa lasi rabaul town bula ta xaa watia ma xadi maket bula a watia asuk xa uus xadi no maket bia mu wanpela bia iaa ta manman mutala malen iaa suk ia suk iaa suk la raa suk la nugu manman asuk la axau la ta la lan xai no maket xadi no malen ngali uul mara uul mara lan maket ias suk la enjoyim abia laif tala siin xadi no maket ma la lan xadi no mara axau so tala <hesitation> wanpla kain mara asuk tsap axau ga mat xau tsa a mat girgiring abia xadi xobel iaa la manman ia se la ati bixal no mara tala ta xosxosara no ati bula ngali xosara tala se la ati ngali xosara bia bia-bia iaa se la manman tala iaa se la di sela asingen iaa tamaan abia no mara asingen ia di we luxaal naba tsap watala Bia no kastam axa sol watela bia no kain mara watala u ba xosara wat ia di se la asingen ia taman no dan mara so tala iaa ga suk la manman suk we asuk nais siin manmantala manman taman wanpela kain <noise> di gat abia iaa la lasi abia <noise> ia xale lapala iaa la lasi xale lapala lan marang lan hot spring iaa lasi hot spring so lraun ge la lasi abia no xolot mara volcano ta tsalen no eruption ta ben manman ga tsalen no xolot iaa la lasi abia no xolot gem sol lagem la lasi abia no xolot arara gem sol mula la sin hot spring gen mula gem xalame rabaul la tile lano bia xolot di ta kolim aus guria la til atia bua lasi view ina rabaul town bia no tuba xolot arara la ta raunim no iaa la manman tavui bia no xoble ia tala manman ia raunim no <noise> xalame no aga ausik highway <noise> bia taim iaa suk la manman longpela taim tala iaa gala lasi Iaa la loisi no mara axau tala iaa la lasi manman tala a axau iaa manman iaa xap tsigai xa mara na lelep siin iaa-iaa la lan maket iaa la tsalei abia iaa la tsalei abia bia-bia no tuba mara uta san ngali uba xap tsalei tala o iaa ga manman la-la-la-la-la two thou twenty iaa ga se lamula iaa mula xalame iaa se le manman lokobel bala two thou twenty, two thou twenty one twenty two twenty three twenty four ala iaa se manman xalame namatanai market bula a wankain uul mara atai xalame kavieng maket bia iaa sel manman kavieng town o laa ga sebula man man